'Ngo rasun 'hiaj chilu nga chuhue, bé 'ngo ñan akan' tukwi' ngwe si 'hiaj chuj si 'ngo rasun ni'ñanj ngwej chuj, chuhue 'ngo si 'hiaj chuhue si tukwin chuj be', tukwin chuj chiki' chuj tukwin chuj nej chuku man nej chuku nikaj tukwi' nga chuj, bé ta min 'hiaj chuhue ache chuj hiako' 'ngo nej chej kun' baj chuj xuj, bé ta ku'naj chuj chuku nikaj tukwi' nga sí nga ngwii, bé ta 'hiaj chuhue che kaanj chuj 'ngo ne' chej kun' ni ba chuj ngo''ngo riki hiako hiaj unn, hiaj chii unn changa' si baj 'ngo rasun baj 'ngo sí baj 'ngo ngwii achiij chuj chiñanj chuj si niin' ta'nga' chuj, bé ta 'hiaj chuhue 'ngo chilu chuku 'ninj be' cha'nga' min chuj sani ni'ñanj chuj ni'ñanj chuj si taa chuj chutu, ta ba maan chuku man katin be' ni taa chuj sani chuhue nga chilu ni na'hue nari'ij nikaj tukwi' ngwej chuj, si chuku tukua nun ngwej chuj chuku nne urin be' huin ngwej chuj ni nikaj tukwi' cha'nga' ngwej chuj, sani sisi chuhue chuhue nne 'ngo be' ni kisij a'ngo chilu 'na' ne' che', si ka'hue kini'hiaj ngwej chuj tukwi' sisi na'hue nari'ij nikaj tukwi' chilu nga chuhue, sani sisi chuku tukua huin chilu nga chuhue ni nari'ij nikaj tukwi' xuj, sani si 'hiaj sun nukuej chuj huin sisi chilu ta ni taa chuj chutu. Tukwin chuj nej katin be' sisi si kuman rasun kij si kuman chutu si kuman pala si kuman chukuá, si kuman ri'hia ni chuhue sani si nikaj chuj huin si tukumin chuj chiki chuj tukumin chuj tukua chuj, nitaj si atoj chuj bé ta hin 'hiaj huin 'hiaj chuhue ngo' chej kaanj 'ngo sí tan, ni niko' chuj huaj ne' chej kamin kaanj sij ni baj chuj, 'ngo chuhue kwej ka'na' ni kanin chuhua chuj chaj chuj chiki' xuj sani bej chuj huin bej chuj ni arán chuj, si koo' chuj chiki chuj cha 'ngo ni a'ngo chuhue, si baj chuj 'ngo hiako' kisi sij tín ngaj chuj si 'ngo sí 'na' ni bé a sinin kwej chuj ni kichi'ñanj chuj, tukwin chuj chiki' chuj bé ta 'hiaj chuhue, sani bé si rasun 'hiaj chilu huin sisi a' 'ngo rasun kij si kuman katin be' si kuman chutu si kuman chukuá si kuman pala ka' 'ngo a'ngo chuku man katin be' si kuman ki'hiaj chilu, sani 'ngo rasun 'hiaj ngwej si nitaj si nikaj tukwi' 'hiaj gwej chuj, sisi sé chuku man urin be' huin ngwej xuj bé ta huin 'hiaj chilu nga chuhue.